व्यक्तिगत विकास में कला का बहुत अहम भूमिका होला। कला कउनो भी मनुष्य के मन के अंदर उतर सकेला और ओकर व्यक्तित्व के बदल सकेला। और अच्छी तरह और विकास कईले में मदद का सकेला कला के इलाज के रूप में भी चिकिस्तक लोग देखेला। कला के अंदर इंसान के विकास का एक शक्ति छुपल होले जौन कि इंसानी विकास में बहुत महत्वपुर्ण होले।